Eno ningüch napiüng tiül micaw enero que majlüc is te iünd ngondom manop majmel andoog nondom majmel aran ajiüt tiül parcel altawan ngondom nincuaj porque xow apac iünd wax sonale lojntsoj iünd entonces nipilan ayam mewiid amb andoc amplo pues lamajiür ombet üet meáwan gey arang tiül mes de enero porque quiej asap manop nde sorpresa nga mapiüng aliüc iünd aliüc iünd y nipilan tawan axoj meáwan nipilan ngondom marang ajiüt lat negocio marang oxojlüc najton ndiüt xow meáwan gey arang tiül mes de enero ngondom misemejlüc najnéjan chipiow iüt iniejgat meáwan nandiüm megajwa palndom matüy protejer ticüy iünd andiüm micamixaquinaniüm meáwan petajcüy protejer paraque mejlüc najnej nde salut par mes de enero ale. Bueno, gush napieck tiel mes de febrero at febrero mismo caso ajluck febrero gue asok a nüt primero febrero shock mi lock ien pues pandiem majmieck pajmieck ient pandiem lambam pojlambam petokey aran najiet kaf tiel mes febrero y este siempre anok majleck alerta sobre minajiet porque andom mam tiel campo pakuet tiran najiet lundom maran najiet porque shoapac ien ñipamicuch machet aldom mi cojchey ik mismo manduch shiel oshimbas pues por eso mijaw alie lamipipien ik lamillam de imbiem ps ajguey lo que aran mes de febrero, <noise> <hesitation> bueno pos mes de mi mes marzo pues ninguey a veces apac ien perllam menos ien y este ajmieck cherrec ñipelan allam mi vida andock meawan de bendiciones, mes marzo porque porque la- lamatuch tiempo ajperleck preparado porque alieck tiempo ajuet todavi o marzo ejmuelt. Par mijerang najiet najñe y ngu majlieck mas ñiputut leat menos, lamataj cortar ajgue me- mes marzo, mi mes este abril, atuan por este ajleck lagu majlack ñijujtuck por lamban <hesitation> y allam mi vida anok, najñe <hesitation> y ajleck bandicion, tanto tanto tiel tindück, tanto tiel campo, meawan guey ikor este, arangan najiet tiel marzo, porque meawan guey ajlecj ata preparado pijim, mi iët para andom, mirang najiet pita preparar, parma tiempo alieck este mes de mayo, este como dije horita.